מען- כ'וואלט גענומען א גוטע שיך <hesitation> צו וואס גייט מיך קענען העלפן וואקן אזוי ווייט, כ'וואלט גענומען עסן, <hesitation> טרונקען, <hesitation> א <hesitation> שוץ פון די זון, און שוין.